Engoma erilwa mwomulenge kyikalhukirira omwakathi syayu ngamuli kyuna kyingahi kundibwa yamabya omwakathi iyifundafundene omulenge akaghana. So ekyawukakolha wukarondaya emithi eyu eyumire ndeke neryu iwamathikaniayu iwalhangira wuthi omwangoma yawu omwakathi mune omwanya owuwene. So wukawukawathayu neryu kyekyikaleka imwalwa omulhenge owuwene betu kama kafundafundene omwakathi neryu omulenge owosi akaghana so kyikanza iwarondya olhuhu lwekyisoro olhuwene olhubambire neryu iwabambayu ndeke okwamithi eyuwene ahu neryu kumukalwa muthya omulhenge owuwene.